Jirgin ruwa man ho wuuwi kuuje ji ɗuɗɗum hoosi kuuje ji kowoni nɗer maayo ɓiɓɓe leɗɗe pat waɗɗi haa gaaɓa hunɗuko teku man nonno himɓe wuro wari supti ti supti ɗo naftira